Koman na numa tsonyo, nyo ka mirou voo, nyo kamirou koriou an fuainy tsubnainyo, nyo ka mirou a safunu na koriou ana sia naa voo, voo toya sia na voo toya te ruak osing me tana tsina voo. Ana voo to ri ka ror tan rukaut tan tsuman muiny mata, mam rukauts rom voo to ri mam rukauts rom koriou tori ka non tan numa tsumam, an voo tori nating komainy visok varomam, an voo tori nating tagis fisok ror a kainy ainy te ves rori, an nainy te ves rori nyo nating peits varik rou e natsu vanyo nyo nating peits varik rou fo tsubnain tsonyo te gim ma nating va ainy rorin voo to tsonyo tsue of rori voo a yei na painy fats tovei tsun, nainy mes te komainy non a voo, nyi nom rom a painy fats tsian. Ka ti ya anyi ma ainy ya na voo ana te karap ana ra te fifoiny iny ya ana ra te nom a painy fats. E ye komana numa mam ka kan mirom. Kereu. Kereu to ya gima kaa ror tan augits voo tsun tsumam ri te tsue ror voo te kai non jeresan, atsun famat rori voo tsun tsumam ka rof tana aunon kainy ainy roman, koro ti ya gima karor tana aurom, karor jeresan. voo tsun stumam kaa ror tang agoom ana agom ti ya, kaa non voo stumam ta na sa tana fan ri te stue ror voo te ka ror jeresan atsun famat rori tohia sana nyo orav to ge marikian nyo kat to na aunom to ya an voo kaa ror komana aunom te kata mam san mesa ka nyo komainy sisio iny rou ya naman, naman pan iny nom jisan tsumam, ai naman nai te karomam, mamnating farueting rom jian nating nom rori naman jian a kinai nating ka ror tor. Fo mes a fo jian nating namiror ri tuan iny ya, fo mes a fo jian mam nating ainy rom ya faruet iny rom ya kumar, tapiok an kapu mam nating faruet iny rom ya tana jian toaya an jian to ri mes a fo jian rof, mes a fo jian iring. Farei non ipaf sak non a mes nainy te sak non ya mes, mes nating dau non, nainy te dau non nia nainy te dau non nia dau mi non tagis tsian. Mes a jian nofu, nofu kn jian a iring nainy sak non na guei, sak non nia mes mes gima nating tagei ai pitei ya nating kamits kan non. To ya sa nyo tsue rou naman nating kaminon jian rof, nating ka kan minon jian fakamits no puan mes, nyo te na varik tan kat to ya tan sarei a kamits tan ipaf. Ana ipaf to ya nainy te rapits maromanyi ana ayei te rapits manyi fisen me na kamits nofu sak varomanyi, sak maromanyi. To ya sa nyo tsue rou, numa tsumam pis, mes sen nainy, mam kamirom voo, mam kamirom koreu kamirom a isen a kas, mam kamirom a fo mes a fokaa ioka mam gima kami ya komana numa, rof rof ovei. Gov rof ovei numa tsumam kafinon to ya rof ovei.